ଆପନା ପ୍ରତି ଦିନା କେତେ ମିନୀଚ ଅନ୍ସରେ ସାରୀରୀକା କସରତ କରନ୍ତୀ ଏବଂଗ ତ୍ରତି ସପ୍ତା ହରେ। ତ୍ରତି ସପ୍ତା ହରେ ଅନ୍ତହ ଏକସପଚାସ ମିନୀଚ ମାଧ୍ଯମା ଇରୁକିବିତ କିଯା କଲପପ କରନ୍ତୁ କିମ ଭାଵ ପ୍ରତି ସପ୍ତା ହେ। ଅନ୍ତହ ପ୍ରତି ସାରୀରୀକା କସରତ କିଯା କଲପପ କରନ୍ତୁ ଅପନା ମାଧ୍ଯମା ଏବଂଗ ତ୍ରତି ସପ୍ତା ହରେ। ତ୍ରତି ସାରୀରୀକା କସରତ କିଯା କଲପପ କରନ୍ତୁ କିମ ଭାଵ ପ୍ରତି ସପ୍ତା ହରେ। ବିତରାନା କରିବା କୁ ଲକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।